يعني اول بتشوف ازا كان المكان عالي فانت بتحتاج اشي توجف عليه سلم او كرسي وبتجيب اللمبة الجديدة وبتطلع على الكرسي وبتفك اللمبة الجديمة ومكانها بتحط اللمبة <hesitation> الجديدة وتشغل تتأكد انه كل اشي تمام يعني اللمبة الجديدة ما في اي مشكلة لو ما نورت ممكن تلفها لفة زيادة تأكد عليها في الرباط.